Niforon̈a zen̈y ny Tiorka ta- tamin'ny taon̈a arivo sivin-jato roapolo telo amby taon̈o telo amby tao. Ny a- anarany nosy Tafakiomala atoro koa zen̈y tafaran'ny n'ize tafara fi- <hesitation> tafara fahalavon'ny ampira ôtomanina zen̈y sy ny adin'ny <hesitation> fahafahana tamin'i Tiorka.